Misy marokoroko eo amin'ny sisin'ny vola madinika sasany an, ny anton'ny fisian'iiny moa izany an dia mba ahafahanao mitazona tsara an'ilay vola rehefa raisinao tsy malama ilay izy amin'iny fa mipetaka tsara amin'ny tananao de tsy latsaka le vola amin'iny. Izany hoe ahafahanao mamikotra tsara an'ilay vola izany rehefa mitazona an'azy, izay no tena ilàna ilay marokoroko amin'ny sisiny.